ଅପନା ଜତ୍ରା ସମଯରେ ସଂଗୀତା ସୁନିବା କୋ ଚାହିବେ କୀ ଓଡିଯୋର ବୁକ କାହିକୀ। ମୁଝେ ସଂଗୀତା ସୁନିବା କୋ ପସଂଦ କରେଂ କାରଣ ଇତିରେ ମାରା ମନା ସାଂତି ହୁଏ ଏବଂ ଜତ୍ରାରେ ଅନନ୍ଦଃ ଅସେ।